Ah, sarotry aloa gny havandy fa sy haiko akogn'aie ny fagn- e fagnamboara an'io fa izy fotsiny zany e fahitako anazy da misy an'igny akonagne tadin-draha igny akosokosoka amin'igny da lasa magnome feo izy fa sy de haiko lôtry aloa zany e, aleo aniasika an'zay satria sarotry gny havandy sao ka mizakazaka raha tsy fizaka amitô agny.